اللعبة اللي أحب العبها مع اصدقائي هي لعبة اسمها فورتيانت، هذه اللعبة نحب نتعاون ونسوي استراتيجيات، وكثير نضحك ونستمتع مع بعض، كمان أحب كرة القدم في الملعب لأن الأجواء فيها حماس، وتجمعنا اللعب مع الاصدقاء دايما يكون ممتع.